Ny alika indray an, samy manana ny fomba fifandraisany. Fa matetika ny alika miresaka <hesitation> fomba fiteny hoe "langage corporel" izany hoe ilay vatany izany no miteny, hoe ilay paozin'ilay izy hoe raha ohatra hoe tezitra izy na hoe faly, na zavatra ohatr'izany. Hoe rehefa faly ny alika dia lasa mihetsiketsika ny rambony. Rehefa fa- rehefa tezitra izy dia lasa sady mitrerona no mampiseho nify, dia misy koa ny resaka fofona. Mifampi- fa- rehefa mifampiarahaba ny alika dia dia mifonony ny fitombenany ohatra.